पानी की कमी होने पर खाने को सुरक्षित बनाए रखना जरूरी है। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज को हम सूखी के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। कुछ चीजों को गीला रखकर ज्यादा दिन तक रखना संभव नहीं है। और हम आम तौर पर देख सकते हैं कि टमाटर, लकड़ी, चना, भाजी आदि को सूखा कर रखते हैं और धीरे-धीरे उनका उपयोग करते हैं।